E turbiñe eòliche servan à produe elettricitæ, energia, da-o vento, into senso che vëgne vento, questo o fa giâ de pale tipo da moin à vento, e questo movimento o vëgne in quarche mòddo piggiou da-e turbiñe che ô transforman in elettricitæ.